اكيد طبعا هفضل الطهى وتناول الطعام فالمنزل لان دا هيكون صحى اكتر لان الماكولات الخارجيه بتكون مضره بالصحه فا افضل ان انا اعمل طعابى بنفسى فالمنزل واتناوله احسن و دا كمان هيكون موفر فالفلوس جدا لان الماكولات برا بتكون غاليه جدا ومهدره للاموال جدا جدا فا هفضل ان انا اعمل الطعام لنفسى فالبيت واكله